شهر رمظان هو الأفضل عندي يعني أجواءها مميزة من الصيام تراويح، للجمعة مع الأهل على الفطور ،تحس فيها بروحانية وهدوء -كا- وكان الحياة -ت-تاخذ راحة ،وتبطيء شوية.